<hesitation> Akoho ndraiky edy, iha, azo <noise> klasegny ka hoe karazam-bôrôgna koôo, samba izy tsy magnimba satria o vavany karaha vavam-bôrôn. Izy e to- tongotro agnanjy e, izy misy elatra, izy lasite moô feno vôlovôlo vatagnagnanjy, izy mangatode, ary na hagniny hoagnigny hanimbôrognô lasite.